Nigana, akue hati binegua ats, ats topsa tsi mar tulala tar tru, ako hati nega topsa tsi tulala tar tra ba tru tu lan u yohots te- te ka weri. Ko stat bum i pali mam tu haskul noku wa ku. A poata tu haskul waku, e, e kami a mar tulala has tra tra tu, tu lan. U tu lan bte na sbe nu two weeks bte a sbe na twa tsihau bte na yantwei na tu ya u yohots. A ko rangi enga nona tsi poata mam, a poata mam, a poata tu haskul wa ku. <hesitation> ka te gme ra hiha, tson hihatots, noni. A poata tu haskul wa ku, poata tu haskul wa ku, e- e kamia, hena hena ku kalta tan tra bongbong, ba ku e mas kalta ngi tra bongbong, a- a tu nas e nas ne, bte tobu ngi, hus enga toar, bakte langi classroom. Na haskul ngi, haskul stat, hatani ne tra eight, eight kilok tra bongbong, bte haskul ngi bte na hakapa menga four kilok. <hesitation> kobi gusunen, e ka mna a tsi poata te rorou ra tra ten kllok bte na nana mera twelve, balam te tati na ka men ma matsi, mats tukwi tra pal tra three kilok, balam te tun hakpa memna, u titsa tski, baku te hakpa menga four o'clock, a po kilok tan. Hena tulala tru tu lan tu haskul noku wa ku. Bara baku te hakpa, bakte labin enga titsa bakte na mlo kwi gno menga u len tra bmf. Irke aku tahongo tru len tra welding pasu. Poata ti kwi a, poata tra welding hamansa, a poata tu ka wa ku tru, tu haskul wa ku, e rhe na kalta tra bongbong, pal six, seven, ale hus hakpla mle half past seven a hos hakpa ka mula tru school, eight kilok ale statin haskul num Baku tena, tena yantwein hakpa mega four kilok ba ku tna tra pasu lol enga poata tu tasu hamansa wa ku tra bmf ti, tu kwi wa ku tra tsi makum tra ti weld mi yen a sumsumna, weld sumsumna mi yen a manka, a man hayen, aku tra tspona lam e kalta menma, le mas kalta menma four kilok tsa five, six kilok, a motokar e pikap hakpala. Le na tuku num, te hus na man hayen tsa tukwi tra sha poata, ka non te hatani mualu, seven tsi eight, noni. Balte na tatin hakpa menma, i rke ko ka hamansa wa tra, ku hakpa wa tra gavman, baku tena na ka lol ngi tra kapani tun. Na sbe nga, le tatin sapengma four kilok, bte lana te dip, e- e ka pis, e ka psa ne trese te mami nenu ga, tatin tsinenu, age hakpa gu tra tsi marken poata rek, noni. Ba mamana ka rke kte ru tra lan u yohots. Ba mahou lol has- ba mahou lol has bte na tubtun wik ne, ba tsihau, bu yia tena tatin kpa sne. Ba ku te hakpa, ba non a tsi tukwi tra welding te hakpa bi lol neri bakte roro paplaku hamansa gi lme i han. I niaku rke, ako ka hamansa gi han, a mats tukwi ni han hamansa te kwi eri. So age kalta menga bongbong Le nas num, nas bei enma masla te la ri tru skul. A masla na, e la ri tru skul, poata te la rin, alue hus hamanse nma tomulu, ale- ale lamu i tis mam, tsi latu tsi le kwin mi hina i lme, rehna lme. So topsa makum rke e rhe na e kantoana tru mamanu lan tru len te kari han. Te tre mlalu a kanan e sotne, kanan mne, mne yantwein ni lme, a alu psa te hamu num. Ko kte nabum bte ske ngi tats kokou i latu, ta pso paplaku, bakte tkopsi gmamana, ba kokou me nan mera ha? Bakte la lol gui tis na ske lol engi ta ka ke ki nan mia nona kokou, ba poata te la mamana lu tsi bte la mualu i tis bte tkopsi mamana, balte tra lol emua rehe na lme pulung ne, baga e tatin hamu hamansa lol nga, ke kirsa tsi ke twa shoho bi tun ni. Noni, noni a man ka rke te rhe na tulala tra twa u lan u yohots intoa. Ba poata te kto ntinerin nona a man marken ena tpabtun wik ne, tsihou na ya tena kpa sne. Aga mne tatin tra marwei enga mamana ka rke, age kukte tine gen ba, ba poata te la tskne, age sun singto nga nagi tuku tra ha tra harerhe tru tu yia. Hena.